Mõnõh kotussõh maailmah omgi õnnõ väega veidüsit sortõ leibu, a Eestih ja näütüses mõnõh Aasia riigih om väega pall'o erinevit leibi. Näütüses Eestih om must leib ja siimneleib ja naaq ommaq kõik väega hääq.